Raha misy tasy zany tapisn-tegna kanefa mbola sy vognona an-tegna hanasa ananjy an-tegna rano, dia sara aminanzy angambany a dia angalana savogna dia parahana savogna i tasy igny a dia angalana éponge madio sara na voroka lamba madio sara dia igny ampikosokosohana ananzy moramora, dia i voro-lamba igny koa agnakobagnana ananzy moramora mi avy akeo.